Sa, roti. tolo. fat, lim, onan, fitu, alu, sia, uca, ucasikasai, ucasiroti, ucasitolu, ucasifat, casilim, ucasionan, ucasifitu, ucasialu, ucarisia, uturu, uturusresai, uturusiroti, uturusitolu, uturusifat, uturusilim, uturusionan, uturusifitu, uturusialu, uturesia, utolo, <noise> utolorasisai, utoluresiroti, utoluresitolu, utoluresifat, utuluresilim, utoluresionan, utoluresifiti, utoluresialu, utoluresisia. utufat, utufatresisa, utufatresiroti, utufatresitolu,. utufatresifat, utufatresilim, utufatresionan, utufatresifitu, utufatresialu, utufatresisia, utulim, utulimresisa, utulimresiroti. utulimresitolu. utulimresifat. utulimresilim, Utulimresionan, utulimresifitu, utulimrasialu, utulimresisia, utufitu. utufituresikasai, utufituresiroti, utufituresitolu, utufituresifat, utufituresilim, utufituresionan, utufituresifitu, utufituresialu, utufituresisia. utualu, utualuresikasai, uturaluresiroti, utualuresitolu, utualuresifat, utualuresilim, utualuresionan, utualuresisia, <hesitation> utusi, utusiaresikasai, utusiresiroti, utusiaresitolu, utusiaresifat, utusiaresilim, utusiaresionan. utusiaresifitu, utusiaresialu, utusiaresisia, raca, racakasai, racaroti, racatolu, racafat, racailim, racaonan, racafitu. Racaalu, racasia, racauru, rasaucarikasai, racauucasiroti, racaucasitolu, racaucasifat, racaucasilim, racaucasionan, <hesitation> racaucasifitu, racaucasialu, racaucasisia, racauturu, racauturusikasai, racauturusiroti, racauturusitolu, racauturusifat, racauturusilim, racauturusionan, racauturusifitu, racauturusialu, racauturusisia, racautulo, racautolu, kasai. racautoresiroti, racautoluresitolu, racautulurasifat, racautolurasilim, racautulurasionan. racautolurasifitu, racautolurasilim, racautoluresionan, racautoluresifitu, racautoluresialu, racautoluresisia, <hesitation> racutufatresikasai, racautufatresiroti, racautufatresitolu racautufatresifat, Racautufatresilim, racautufatresionan, racautufatresifitu, racautufatresialu, racautufatresi. racautulim, racautulimresikasai, racautulimresiroti, racautulimresitolu, racautulimresifat, racautulimrasilim, racautulimrasionan, racaulutimrasifitu. racaulutimrasialu, racautulimsarikasia. racautuonan, racautuonanrasikasai, racautuonanrasiroti, racautuonanrasitolu. racautuonanrasifat, racautuonanrasilim racautuonanrasionan, racautuonanrasifitu, racautuonanrasialu. racautuonanrasisia, racautufitu, racautufitukasai, sacautufiturasiroti, racautufiturasitolu, racautufirurasifat. racautufiturasilim, racautufiturasionan, racautufituresifitu, racautufiturasialu, racautusirurasisia, <hesitation> Racautualu, racautualuikasai, racautualurasiroti, racautualurasitolu, racautualuresifat, <hesitation> racautualuresisia. racautusia, racautusiaresikasai, sarautusiaresiroti, racautusiaresitolu. Racautusiaresifat. racautusiaresilim. racautusiaresionan, racautusiresifitu, racautusiaresialu, racautusiaresisia, rautusia.